Mushuklar o'z egalariga mehr ko'rsatadilar, lekin ularning ba'zilari mustaqil bo'lishi mumkin. Mushuklar o'zlarini toza saqlaydi, lekin ba'zi yordamga muhtoj bo'lishi mumkin.